أيه خمسين سنة الى الوراء خمسين سنة خمسين سنة؟ أول شي باخذ تخصص ثاني، بدرس مجال أحسن من هذا المجال هذا ، التدريس. بروح بدرس هندسة والا تجارة والا شي. المهن هذه ما شي منها فايدة، هذا التدريس هذا ماهو مجدي ، تعب دايما التصحيح دايم مع الطلاب، دايما.